Aanzim arəg kena dri məiri azim mpər zəunrəg fen, zəun a whoi whoi kerumam vaghi mgbam nəu məng jena hah mpər jen ma ja məi bu mma kangari nye zəg akəd dəng məi bənijini muak hah kwumah nyi kuramama hah ban zim a rəg sa mea kini ba rəg ken hah, kurəg sa məi təri mma rəg deng mpər zəun ba m swag bəskini məi yei n ya jiri ajinai yei nyi rəg sa bəsau təri. Afarbu kwumam a far bu kwumam ama puu m bad kun shien zəg kəi zəg yi ku wunə she fad zo rəg yi wu. A pena wah vo fari n ya jiri ajina bəs zo fari kəi nhini mma fad ma ya re məi bu funishumen ba kpagkpag məng arəg shina kurumam rəg yi məi abe məi ri san məi fəng ma jirikaiməng n nog zom woi mpər zəun nvak ku məng mma rəg vak re ku m vak ku daun a m ma bəg wah nəm bam məng m iya rəgsid a sid hah nzəg wunza məi zəun rəg swag n dang kubaa ku ma rəg sa di təi a shinme ari, zəun a wah kurumam vagha. A pena wah a wah vo fari. Avo fari she kuma rəg sa aku zəg kuruma swag yei ma jiri kai məng ba mpərkoh. Rəg woi kenu wu n rəg fag dori wah re bah mare ane woi dori kenu wun fas deri wah re məng a rəg fad n rəg dəg təri mpər zəun sidye, rəg pəd ku bəgkini rəg pəd ku zo ku zim məng ku rəg zim aku rəg woi zo wu məng. A sara wah bəg jen ma zəg wu bəsan a shiumen ku zwag swag zo u gag zo bai məng a den ma zəg zo wu n zəg swag abo bai a mpər she rəg whed wuh a bai zəg dri wu rəg. Ku wui wuin jori ba a bə rəg whad wo arəg sa bəsau she re ba woi jiri ba arəg fen are yau bəsau sheri. Ama zəg bəskini wuh kai n zəg zo wuh swag nah bo ba arəg fen akən hah amajen ba re yei məng mare ane mnər she rəg nad wuh ma jiri kai məng bəg woi vo bəsau arəg sa san təng nan təng be nan təng n rəg kad yei təri, mma bəi sa bəsau mma bəi yak agunpər nan təng kan rəg nad məin kan yak nye sa bəsan she ba jiri kai məng bag yi məi bəsanshe jiri n san təng məng Ko jiri anyi bu nəm məng jiri bəgkini bari məi a rəg bad n rəg sa bəsau she bəg wah nəm ama retam hah a ma jen zəg wun zəun wuin aku je ye sa bəsau ba bəi ko bəskini bai bai, bai riga mbaiyi hwo yi rəg idon swag kini ri fen bəgau məng asa a nyein wah mma zim n rəg dong mpər zəu aka sabu, aku fen vo bəzau ama bara re bu məng abəg vo bəsau wu nəm. Vo bəsau wu ma sid ye jena bəsau, ama bara re bu n bəi bəsau ma bare məng aza nah vo bəsau wu abəg wah nəm she n rəg sa na bu bəg wah ri. Kwumam, ma ya na wu pari mii təri amii pari kurumam ma yanawu <hesitation> akogh kani təri akan a kog. Ajen mayak n zəg hun mpər hah ri a dəg nah re yei n rəg jii bu ri n yak jena za məi ori bəg məi am shii hah bu ba am han hah a she bu ba am swag bəgkiyei rəg wab dri təri nya jiri adinai ayau bu ba n hun hah təri.